Naualami najolo atia marlistrik au di tanjung priuk, adong donganku tentara arhaut, guarna sarwono alak purwokerto, napaduana marguar yohannes es de halak padang, cuman diantara donganku nadua halak on, napaling cocok ulala na paling banyak kenangan namarguar sarwonoi halak purwokerto. Pala sarwono, epeng nia epengku! Istilahna kalo epeng itukan duit, duitnya dia duitku, duit nia duitku, begitu enaknya kalo ama itu kenangan, jadi apa sa- adong kendala di au masalahku sanga idia non marurusan au dot polisi, anggo itelpon ia rodia mambantu au. tetap di bantu. Tapi kalo yang namanya orang padang itu si yohannes itu, itu memang inda ra mambantu, bahkan iba do iahaon ia, misalna razia non dongan nia idalan, marsuo iba dot i, mana pak ning iba, ah ngga kenal ning ia, ah itulah, jadi kalo si sarwono itu memang pasti dia bela saya habis habisan sanga songondiana ahana. Memang kenanggan na paling bahat dot si sarwonoi memang, halakna jiwana tabo, sanga songondia, jadi perasaan nia. Perasaan niba, perasaan niba perasan nia, kadang kadang jot jot dei udokon, mas inda dong epengku beda, belanjo ibagas be, sadia porluna langa lae? Terserah mas sarwono sanga sadia mangalehen diau, manombo songoni, taksiran niba paling ilehen ia duapulu ribu, parpanombo ilehen ia do lima pulu ribu di iba, mambantu kehidupan rumah tangga ni iba, ima torus sannari naso tarlupaon au sada anggo i, memang <hesitation> mang leleng dadungada ami markomunikasi sanga idia ia sannari tinggalna kehidupan nia inda uboto. Ternyata anggo songgon si yohannesi, ma marpulu taon memang martetangga do di cilengsi ami, harana najolo ngungada dei, satiop karejo upingku i pistik ia sajo, i pistik itu artina disentil, asal marsuo isentil kupingku, asal marsuo isentil supingku jadi semua orang itu kesabaranna ada ha ada, inda tahan be urasa ambaen na pupui isentil ia au, jadi naek. manaek emosi uambil aha pakkur, pakkur itu maksudna patcul, masa ampir saya pakkur ulunai, a jadi ipisahon dot mandor ku najolo, ima anggo kenangan dot si yohannesi memang inda dong urasa na cocok, tapi anggo dot si sarwonoi anggo seandaina pasuo ami sannari. Mungkin inda utanda be, harana parsuo au dot si yohannesi, u sapa, sarwono idia sannari ningku, ah! Nai tanda hoibe be, sannari mang kayo ia ning ia, maksudna ningku? Ia sannari piga ratus konteneri iado mangisi solarna i jalan cacing ning ia, o jadima ningku, ha ima anggo kenangan na paling awal sisarwonoi, maleian iba non, mas get mangan au ning iba, kemangan tu warung i le sadia non dokon guarku ningia, nadong sigaretmu pangido ningia, panombo mulak iba tong nggon priuk ngga dong epeng niba, tusia ma ipangido ongkos nib, ima anggo kenangan urasa na paling cuahat dot si sarwono, dongan akrabku.